<hesitation> Azafady hôtesy <hesitation> sy za fa <hesitation> hitako ty totry misy agnah ty, ko sy agnah izy ty fa agn'olo, da sy aiko zash hoe mety amignah avao midoboky atoy na <hesitation> hifindra toeran-kafa iaho.